Dichɨ iō ñú tu ntoko ñuꞌu iō ñu tú limá iō ñunꞌe ō ñú tunteꞌce i ñútú kafee īō ñú tu xáa ñu tu xáa da mu chu ō sigínu ñu tuxáa ne kuitutu ñutuníi ñutuníi ñu ntéꞌce di kādií ña kai ntoko ñuꞌu ñi o ña kailímá i o ña kailímú i limu iō ñu tú limú ñiō chukú xaꞌa iō chukú xáꞌa iō chuku ñu túntika.